أعجبتني شخصية ابن سينا. كان عالم ، طبيب ، فيلسوف، كان رجل بارع له اس-اسهامات كبيرة في سواء في الطب <hesitation> أو الفلسفة <hesitation> أشعر أنها ملهمة لأن ابن سينا أظهر كيف يمكن للعلم والمعرفة أنهم يحدثوا فارق في حياة الناس. أيظا عندة ج- طريقة جمع وقدره علي الجمع بين الفلسفة والدين ي-يخلية قدوة في التفكير النقدي والتوازن.